Anatin'gny andro raiky zashy iaho da matetiky, isa-minitry magnety a telefogniko fa raha ohatra zashy hoe tombatombagnan'izy da mety amin'igny roapolo eo aho magnety anazy isan'andro.